ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة زج- زجاجة تحتوي على رسالة فاستغربت طبعا واخذتها بطلتها جافت انه الرسالة تقول انه في مخبأ سري فيه معدات وأدوات صيد ذهبية تخليها يعني تقدر انها تصيد يعني باحترافية اكبر وكفاءة اعلى فاستخدمتها ويابت يعني وايد اسماك واشياء بحرية وباعتهم وصارت غنية